Tɔɔ lɔɔrɩ na tákuku, béé álámɩnáá lɩsɩ? Béé álámɩná sɔɔlɩ ɔ yɛɔɔ loó? Bɩɩ mʋʋ lá léŋáa mʋ tɩkɩ má dzʋ lɔɔrɩ yéé, ma tɩkɩ má dzʋ lɔɔrɩ kakɩ mootóo. Álɩ tákuku, bélɔ? Tákukuú wáana mɔɔ, álámɩnáá yɛna kɛ sáratɩ sɩsɛɩsɩsɛɩ, álámɩná yɛna kɛ ásáráwʋ sɩsɛɩsɩsɛɩ. Bʋʋ yeléa lɔ ŋ ná sɩ mʋ tá tɩkɩ tákuku ka tala lɔɔrɩɩ dzɛ bɔɔ lɔɔrɩɩ sɔkɔwá mɔɔ, bɩɩ ŋdʋ kamɛ, ŋñ sɔkɔ fɛŋtɩ fɛɛ, fɛfɛtɔɔ fosi nɩ bʋtá sɩŋmɩɩ ŋwɛ ŋñ gɔsɩ ŋ vanɔɔ ŋñ mɩlɩsɩ hɔɔɔɔɔŋ hɔɔɔɔŋ karɩ bɔɔ, ñ ŋ! Ŋɔɔɔ mɩlɩsɩná, mɩlɩsɩrʋná ŋʋnáá mɩlɩsɩ ŋɛ. Ŋʋná ñdɛɛ dz. Ŋnáa? Tɔɔ lɔɔrɩmɛ ŋñ sɔkɔ fɛfɛtɔɔ mʋñnɩ lélee ŋñ di bɔɔ ñ tɩkɩya, bɔɔ ŋ lékireé mɔsɩyá, ŋñ di nɩ fɛ ŋtɩɩ. Ŋñ sɔkɔ lɔɔrɩmɛ ka do. Ŋnáa? Bʋrʋ ŋ tá dzɩŋ bɔɔ, ñ kaa dési ka doro bʋná ŋ talá goóreé ñ wáana ŋñlá. Ŋnáa? Lɔɔrɩɩ yála. Lɔɔrɩɩ yála kaá yɛ ásáráʋ go. Amá tʋ táa talá tákuku ñbɔ bɔɔ. Bɔɔ lɔɔ ŋná sɩ mʋ sɔɔlɩ lɔɔrɩ ka kɩ tákukuú dzɛ. Lɔ lɔɔrɩí wáana mɔɔ lɔɔrɩɩ gnáñkɩ kakɩ tákukuú ró. Ŋnáa? Lɔɔrɩ vaálanáa gnáñkɩ kakɩ tákukuú lɔ lɔɔrɩ vaálaná bʋ tána ásáráwʋ ka tala tákuku ñbɔ bɔɔ. Ŋnáa? Ɩdzá go tákukusɛ wɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋñ éé ŋñná sɩrɩ sínáá fóe. ŋñná tákukuú fóé ka gaŋtɩ lɔɔrɩ tɩtɩŋɛ amáa ka sáratɩ ró mɩnɛkéé bʋʋ gaŋtɩ lɔɔrɩ dzɛ. Ka sárstíí gnáñkɩí yá sɩsɛɩsɩsɛɩ ŋnáa? Lɔ bʋ wáana mɔɔ lɔɔrɩɩ gbalí. Álámɩná bíɩ ŋ lɛ lɔɔrɩ bʋʋ gbalí kakɩ bíɩ tákukuú ŋlɛɛ. Ŋdzɩñ tákuku tíkɩíyá dóŋɛ-dóŋɛ kpakakpaka sɩsɛɩsɩsɛɩ lɔ mɩnɛkéé kaá wɛrɛkɩ sɩsɛɩɩ dzɛ, bʋká lɔɔrɩ kánáá sɔkɔwá mɔɔ, kaá wɛrɛkɩ goéé amá fɛtɛrɛ-fɛtɛrɛɛ kaá wɛrɛkɩ. Lɔ bíɩ ŋ kpáta ŋ tɔdzɩ kɛ ŋ mɔsɩ simina ka sɔŋná kɛ léle-léle ka dɔkʋ kɛ léle, ŋñ ná sɩ kaá gbalí fɛnɩ kéé yá ka táa tɩ atɛ bɔɔ. Bɔɔ lɔɔ ŋñná lɔɔrɩ báa bé wɛ sóótchi na tákukuú dzɛ. Ŋnáa? Tɔɔ bíɩ bʋyɛ tákukuú ŋñ wɛ ŋñ mɔsɩí, mɔsɩ dza kayémɔ bíɩ ŋñ gɛ ñ ɖoro dzeémɔ ñ tala lomɛ, biina ŋaá ññ dʋ tákuku ka bɔɔ kaa diyá, dɩí yá bɩ sɩ sáñsɩí dzɛ, biina ŋaá ññ dʋ fɛkɛ ka mɔsɩ dzeé kala bíɩ ŋ mɔsí ŋɛ ka kɛsɩná lɔɔrɩ biina, dí tɔŋsɩ bʋrʋkpákpá kpákpáá bʋ yɛ éé, amá tákuku, ŋtáa dzʋ sɩsɛɩ ka tala lɔɔrɩ bɔɔ ŋmɩɩ, lɔ tákuku gɔɔmʋŋɛ bɔɔ bʋʋ gɔ ní bɔɔ ŋ tíŋáa gɔní, bɔɔ ŋtɔnɔɔɔ tɔkɔlí nɩ, bɔɔ ŋ tɔnɔɔɔ gnɛñ nɩ, bɩɩ lɔɔrɩɩyá báa bʋʋ gnɛñ nɩ, bʋ táa talá tákuku ñbɔ bɔɔ. Ŋnáa? Bɔɔ lɔɔ ŋná sɩ mʋ tíkɩ lɔɔrɩ ka kɩ tákukuú dzɛ.

Lɔɔrɩ na tákuku, bʋ nɔɔ bʋʋlɛ lɛkɩnamɛ, ma lɩsɩ lɔɔrɩ. Tákukuú sɔkɔ kéle mɩnɩsɩɩ. Bé lɔɔ ma lísɩ lɔɔrɩ? Ñŋ wɛ lɔɔrɩ mɛ, ñna ŋʋrʋ tɔmɔ táábɔɔ. Bíɩ ŋ sɔkɔ tákuku, bʋʋ kɔní ŋñ fɔsɩ álámɩnáá bʋʋ kɔnɩ ŋñ gɛ na vandio lɔ na vamɛɛrɛ lɔ álɩ bʋʋ kɔna ásáráʋsɛ. Bíɩ ŋñ sɔkɔ tákuku, ŋtáa mí tɔmɔ bɔɔ. Yáa sɩbé, ñŋ sɔkɔ tákuku, ŋ tíkɩ sɩ bá nánɩ bɔɔ ŋŋgɛyá gɩra-gɩra, ŋsɩ bɔɔ ñ dzɩñŋá yɛtɔ na álámɩnáá yɛ baá dzɛlɛnɩɩ, álámɩnááyɛ baá sásɩnɩ, bʋʋ kɔna fɛdʋ wahálaá dzɛ. Amá bíɩ lɔɔrɩ mɛɛ ŋwɛɛyá, ŋ nɛsɩrɛ wɛ séé maá yɛ na má tala goóreé maa láa. Bíɩ lɔɔrɩ mɛɛ ŋ wɛ róó, kádzaŋá táa kpá nɩí, ŋwɛ sulusúlútomɛ, tɔɔ lɔ lɔɔrɩ ñŋ dzʋ lɔɔrɩ, ŋñ talá sɩsɛɩ ka káfɛ mootóo. Too dza kadzémɔ bíɩ ma ɖoró mawɛ maálá sútúbuá lɔ ma mɔsɩ lɔɔrɩ, lɔ ŋʋrʋ ŋɔɔ mɔsɩyá tákuku. Ɔ kaa tɔŋsɩ ɔɔ talá mɔnɔ, bʋná mʋ talá sútúbuá tɛlɩ. Ŋnáa? Bíɩ na lɔɔrɩíyá, gbɔɔ gnáñkɩ fɛnɩ, lɔ bʋwɛ sóósi sóósi kakɩ na mootóo. Ŋñná sɩ sáratɩsɛ táa yúku nɩ ka tala bíɩ na tákuku bɔɔ. Bɔɔ lɔɔ ŋñná sɩ mʋ lísɩ lɔɔrɩ ka yele tákukuú dzɛéé.